Yë ka'axtë jue yë dun myaj tunëp ko'om kuay kubejëp tunax muk yajtëwëp y ë manytë tunax mak mat'sëp ko'o dun kyëx tënë manytë jedun mawa'ajmujnëp manytë dun medëdnëp jadun yë kaxtë dunmyaj tunëp.